إذا كنت طائر ليوم واحد بختار أكون الصقر ، الصقر طائر ذكي سريع ، يعيش في أجواء الحرية ، تعجبني قدرتة علي التركيز ، وسرعة أتخاذه للقرارات ، يعني اليوم كامل كصقر يكون مليان مغامرة ، مليان إستكشاف تقدر تطير علي مسافة كبيرة ، تتمتع بالمناظر من السما ، الصقور معروفين أنهم صيادين بارعين يعني أحب <hesitation> فكرة أني أكون طائر يعتمد علي ذكائه ، وسرعتة في كل خطوة.